<hesitation> Biby <hesitation> malaza maranin-tsaigna zao a: <hesitation> éléphant, éléphant zao a raha ohatra ka hoe zao anao mandeha devant-ny akeo a de ohatra hoe après cinq ans anao na dix ans mandeha aminanjy akeo a de tadidiny, de keo koa perroquet mbanà martaigna le izy le mahay mamitak'olona aminà resaka fomba fizakana io.